<hesitation> Fomba tsotsotra mahakasika fikarakarana hena ato anatina hamburger iny an malaka totokena atao sira, atao hanitra, atao, atao fangarony zegny tianao atao ananjy an avekeo atao pomme de terra, pomme de terre iny an ny antony agnasiavanao ananjy pomme de terra mba hampitambata i hena iny, potokena iny an, de pelapelahina de endasinao de ampidiranao anatin'ny humber- anatin'ny mofo iny satria mety efa mendrika boribory na zegny tianao endrika ataonao ananjy.